اجدر اسبح واجدر اركب الدراجة تعلمت السباحة بسن صغيرة تقريبًا لمن كنت ست او سبع سنوات اخذت بعظ <hesitation> الدروس واستغرقت حوالي اسبوعين عشان تعلمت الاساسيات اما ركوب الدراجة تعلمتها في عمر ثمان سنوات كانت تجربة ممتعة ويمكن اني <hesitation> استغرقت عدة محاولات قبل ما اجدر استقر على الدراجة لكن بمجرد ما تعلمت صرت استمتع فيها كثير.